کیا ہال ہے جی خیر دیجی ٹی وی خیر کرتی ہے۔ اچھا میں تو سنو اپنی کریکن سٹوری سنانا ہے، وہ کریکن کھیل لیا، سب سے پہلے تو سارے آسان ہو گئے۔ کار وچ ہاکی چلانا سا ساڑے گراؤنڈ وچ پہلے تو شروع وچ بٹی چلنے والے سے اکھوڑ بھی کھیلنے والے تھے۔ آسان پہلے ایک کھڈا بنانا ہوتا ہے۔ اس سے بعد اس بارے میں یہ رکھنا ہے کہ اکھوڑ تو نہ مڑی تکلی ہونی والی ہے کہ تکی دے گا۔ کھڈے جتنے اکھوڑ کھڈے پالے اسی ساڈے دیے۔ اوہ تو نہیں چھوڑنا اپنی جگہ پر، اس کے بعد اس سے بعد چلانا سا اکھوڑا تھا، سالا چھیے بٹے، آسان بوہ بٹے لٹنے والے سے مطلب ہے آسان گول داران والے سے اس نے گول داران درمیان ناپی تولی تو سنٹر وچ نیکی لائن لائی تو اتیاس رکھنی ہوتی ہے۔ بٹے جتنے بن گئے ایک ایک بندہ آگے دس بندے تے دس ایک بندے نے تریا تریا بٹیا سے رکھنے سے تریا تریا بٹیا رکھنے سے اس وقت تک نہ سمنا چھوڑنا کہ سٹے ہوئے ہیں نمبر رکھنے سے جینا سارے دائرے کو حصول پہلا اس بات سے دور اور اس کے بعد دس پندرے نے ساتھ ہیں جس نے پہلے نمبر پہلے نمبر تاکہ جس زیرہ بندہ جتنا تک الہو سنی ہونٹے سارے اس نے اس تو باز میں سو یہی ہے کہ غم اس نی واری ختم ہوئی اس وقت دس بن گئے تھے۔ نوہویں بندے سے بعد اس نے دوبارہ واری نہیں کی تھی۔ اس طرح صوبائی کرکٹ بننے کے بعد صبح ساڑھے دو اچھی والی بال اس والی بار نے بہت لوک شوقین سے۔ بہت زیادہ والی بار چل رہا تھا۔ جنگل گراؤنڈ اتنی بھیڑ ہو گئی تاں سمجھ گئے۔ بہت زیادہ والی بار چل رہا تھا۔ اتنا والی بار چلݨ لگا کہ بہت دور دور لوٹݨ سے کیونکہ جگہ بہت وڈی سی۔ تے چوراں نے بوٹے بہت زیادہ سے چوراں نے بوٹے اِتنے ایسے کہ والی بار بنے۔ کچے گنے تے بہت زیادہ چلݨ والی بار۔ اُس بعد بہت وڈے وڈے کھلاڑی کھیڈے ہن۔ بہت زیادہ ٹورنامنٹ ہوݨ جا رہے سن۔ بہت چلݨ والی بار توں بہت سارے ٹورنامنٹ ہوئے سن۔ اُسے وڈیاں وڈیاں ٹیماں آوݨ توں رنگلی ٹیم آوݨ سی، کوٹے ٹیم آوݨ سی۔ اپݨی ٹیم وچوں بھاریاں ہوݨیاں چاہیدیاں۔ ٹیم دا نام خورشید آف خورشید نے آزاد کشمیر توں مِل گیا۔ او مر گیا سی تاں صبح ٹیم چڑھی کے خورشید نے کھلاڑیاں کوں پورا کھلونا شروع کیتا سی۔ بہت زیادہ کھیڈیا آس پاس جنگل گراؤنڈ تے رنگ لا کے سپورٹ دی سب توں وڈی ٹیم ہوݨ توں ہݨ دو بھائی رنگݨے، وڈے تیز کھیڈݨ توں اِیہناں نے بہت زیادہ ٹورنامنٹ جتے۔ تے وڈے توں کسر اُتے اُتے وی گراؤنڈ توں والی بال کرکٹ وی چلݨی سی۔ سارا کجھ مِکس ہوݨا سی۔ کوئی بن٘دے کھیڈ رہا سی، کوئی گولی ڈنڈا کھیڈ رہا سی۔ ہک چھوٹی جیہی چھوٹی جس مطلب اے ٹی ایم۔ اواس دی کھوتی اے، نئیں اُس تے رکھ دتا کہ پیچھے ڈنڈے نال پھٹنا ہو جاندا اے۔ تے بندہ چار-پنج کھڑے ہونے توں مڑ جاندا اے، ڈنڈا مڑ جاندا اے۔ سوائیں لمبا تے وڈا ڈنڈا کھڈے تے رہنے نال تکڑے تک۔ اگر نہ "تاکہ" ہووے، اگر "تاکہ" آ جاندا اے تے آؤٹ ہو جاندا اے ناں؟ "تاکہ" آندا اے، پھر آدھی مڑدی مر رہی ہوندی اے۔ جتنی گندی ہونی چاہیدی اے، اوتھے تک مڑی کُٹنی چاہیدی اے۔ کُٹی تراس ہٹانی چاہیدی اے، تراس ہٹاونی چاہیدی اے۔ جتنے دور پہنچ جاندے نیں، اتنے ای قدم اُس ویلے قدم مار لیندے نیں۔ جتنے دور مار لیو، اُس ویلے ناپنے ہوندے نیں: "کڑم، اتنے دور گئے؟ تین قدم ہوئے نیں۔ آستہ آستہ چلنا ہوندا سی، گھٹ چلنا ہوندا سی۔ اُس ویلے قدم ناپے جتنے دور گئے سن، اُس ویلے تُساں بہت زیادہ چلنا ہوندا اے۔ جیتی جیت اے، پیسے وی لگنے ہوندے نیں۔ اُس ویلے کرکٹ کھیڈی اے۔ سب توں پہلے چار-چار بوڑھے شوقین سن، اِنّے دور توں کرکٹ کھیڈ رہے سن۔ کوئی تھاں نئیں چھڈی جتھے اوہ گئے نہ ہون۔ اِنّے وڈے وڈے کھیڈے، کرکٹ کھیڈے، اِنّیاں ٹرافیاں ہوندیاں نیں۔ دوسے دے دسو، بہت ساریاں ٹرافیاں سونیاں۔ ارے تارا نے کرکٹ کھیڈی، بہت زیادہ کرکٹ کھیڈ رہیا اے گا۔ بہت دور دور تک ٹرافیاں جِتیاں آئیاں، سونے دیاں ٹرافیاں جِتیاں آئیاں۔ اسی اُس ویلے مو عورتاں نے بہت زیادہ کرکٹ کھیڈا۔ اُس ویلے جی ٹھنو گراؤنڈ رکھی کرکٹ کھیڈی ہوئی سی۔ کسے اک نے سا گراؤنڈ تے ساڑی ٹیم بننی سی تھی، اُسنوں بہت کھیڈایا سی۔ اُس ویلے مچھولنے گناڑا سا ہوندی جی، ٹورنامنٹ کھیڈی ہوندی توں بہت تازہ جِتی۔ اڑیکو کنے بہت لڑکیاں نیولے تھے، جہاں کرکٹ دے بہت شوقین تھے کیونکہ اوہ بہت زیادہ کرکٹ چلاندے تھے۔ پہلے زمانے وچ پہلے اخروٹ چلان والا کھیل ہوندے تھے، اس دے بعد بھنٹے چلان والا تھا، فیر ہیٹی ڈنڈا چلان والا آیا۔ اس دے بعد چھپ لگا کے والا کھیل وی بہت مشہور تھا۔ جب چھپن موڑ کے لوڑنا ہوندا تے اک بندہ کوئی تھاں تے رہندا تے وچ دو بندے لوڑ رہے ہوندے۔ بھئی، لوڈو! اگر اوہ دو تن بندے لوڈے ہوندے تے نہ لبھدا تے اوہ منع کر دیندا، پر جے باہر آ جاندا تے جیت جاندا۔ پر جے بندہ باہر نہ ہوندا تے دوجے بندے دی واری آ جاندی تے فیر چھپن دا فرق رکھ کے کھیڈنا بہت مزہ دیندا تھا۔ کرکٹ کھیڈن وچ اونٹ تے کھیڈنا سب توں مشکل ہوندا کیونکہ اونٹ تے کرکٹ دا نظام کمزور تھا۔ پہلے لوگ زیادہ گھریلو زندگی گزاردے تھے، سرکار تے نظام چلدا تھا تے زندگی مشکل تھی۔ اک گھر وچ بندے ہوندے، اک کمایا ہوندا تے سب دے کھان پین دا بندوبست ہوندا۔ اوہ دور نفسانفسی دا دور تھا، زیادہ تر لوگ کمزور ہوندے تے مشکل نال گزارا کردے۔ اس دے بعد آہستہ آہستہ کرکٹ چلن لگی تے ٹورنامنٹ ہون لگے۔ میں تقریباً پندرہ بیس سال تک کرکٹ کھیلدا رہیا۔ کیوں کہ کرکٹ وچ بہت شوقین۔ ایسے میاں بہت زیادہ میں تاں کرکٹر ایو جو تھی پنج کھیڈݨ والی پنج۔ رات توں چاچا نے چھیٹھ گیند او کھیڈ رہیا تھا۔ میں گیند پھاڑنا ایس کلا پھر بس اوہ وقت شوق ہے کرکٹ ناتھ والی۔ بولنا تاں شوق بس وچ وچ کتے کُدے اٹھے نا والی بال والے توں والی بال نہ شوق نا ہووݨ آسان چاچا۔ داریڈری شوق دی کہ او بہت زیادہ کھیڈ رہیا تھا۔ والی بال نہ شوق ہو جاندا ہے۔ لوک گپ شپ دوست اس نے وڈے گپ شپ ہی ایسے کیوں کہ اس نے دوستاں جیڑھا ایسے وڈے گپ شپ مارے ایسے اے گئے۔ پھر تھوڑی آئی کرکٹ کھیڈا۔ والی بال کھیڈا کوئی تے گیم کھیلی۔ بس پھر تھوڑی آیا۔ اس وچ ساڈا اک دوست ہویا تھا۔ اَتے تاں کٹھے پڑھݨ توں سکول کوٹینیا سکول توں چھیویں تک کٹھا پڑھا اس بار وچ۔ اوہ میں جنگل دا نام سݨیا ہوندا ہے۔ گیند لیاوݨ توں کہ گیند پچھلے کھلی ہووݨ توں جنگل۔ لوہڑی فرماؤں تھا۔ گندے توں پوری کَنیا سنستھا دا گراؤنڈ اُتھے کل سنگرام نے کہا کہ میں تے اک تے دوست دا سا اُگتی ہے۔ ٹیک کرکٹ کھیڈے ہون ایسا بیٹ توں نہ ہووݨ یا پھٹی نہ بیٹݨ توں۔ ایہ کی کی ایسا ہووݨ، ایسے کرنا ڈنڈا مِلائی تاں اس وچ کھیڈݨ ہو کیا کردا تھا لُکڑی۔ ڈنڈا بݨایا بس اس نالی دی شروعیہ دے لوکاں نے دی اگے لگے ہووݨ توں دریا پاٹی۔ اسے بیٹھنا ہے، بس اب شروع ہوئی اے۔ کرکٹر اسکولر یا سکولر چھپی چھپی جاندی سی کہ کرکٹ کھیلن والے وی سکول اِتنا شوق نہ پڑھے ناں۔ بس تکالیف سکول جان دیاں نیں، تو پھر تھوڑی آئی ہمڈی کرکٹ کھیڈوں گے، بس ایسے بنے ہوئے نیں۔ جی، ہمیں چھپی سی، بڑے لگے ہوئے نیں یا قصر نیں، تے ہمارے نہاتے توتے نیں، تو تھوڑی جہی کرکٹ کھیڈ لیندے ہاں۔ کرکٹ کھیلن دے بعد بہت دور دور دی کرکٹ کھیڈی سی، کیوں کہ ہم بہت شوق نال دور دور تک کھیڈن والے سی۔ میرے دوست بڑے چنگے نیں، ہم نے ٹورنامنٹ دیا سی؟ نہیں، نہیں آکھیا سی کہ ہم ٹورنامنٹ وچ آپس وچ بہت دور دور دے میچ کھیڈے تے بہت زیادہ جتے نیں۔ چاچا دے کول بہت ساریاں ٹرافیاں نیں، تے چاچا کپتان وی سی۔ اس دے بعد میں اپنی کپتانی وچ تقریباً چھ سات ٹرافیاں جتیاں نیں، آسان بہت دیکھیاں گئیاں نیں۔ اس دے بعد گانا پار سی، اتراں اتراں بڑا دل لگیا سی۔ اتراں بڑا اچھی جگہ سی، سینہ بڑا خوبصورت تے چنگا ٹھکانہ سی۔ بالکل سیدھی سیدھی جگہ تے، اوپر نہ بنن نال ملک دے سارے ڈب جاندے نیں، انہیں ڈبن دے لیے بہت چلنا پیندا سی۔ کرکٹ دے تیج جا سی، اک تاں بڑی ہونی ہونی سی، گزریا علاقہ سی، سیٹ بوتان، سیٹ سیٹ دے ہی سی، جیویں ہم آکھدے نیں۔ بہت سردی پڑنی ہے اُس، بہت سے تو ٹھنڈا تھا رہیاں بندہ۔ چار چار، چار چار، پنج پنج کمبل دھیرے سوں ہووے۔ رات اُس واج بہت زیادہ مزا آنا اُتے، اُس نے کرکٹ کھیݨا۔ تُس اک دفعہ لاؤ، تُس کشمیر آ چھوڑی گیند۔ اچھا ہے ناں کہ ہر طرح دی مُختلِف۔ طریقے ناں یا گیم دیا۔ تُس ایہ دا بنٹے کھیل چھوڑو ناں۔ تُس بنٹے دفعہ کھیݙے رہم بس۔ ایس دا فرم اچھا کشمیر، تُساں اچھا کشمیر۔ اُس وخت تُس۔ تُس دساں دی کتنا مزا آنا۔ کرکٹ بنٹے کھیݙانا تے اُس وخت اخروٹ کھیݙنا تے اُس وکت اِٹی ڈنڈا کھیݙنا، اُس وکت، اُس وکت چھاپے، چھاپے لُکنا، چھاپے لُکنا تُس اچھو ناں تو مزا اچھا چھا۔ چھپا اک وار چھپا اندر، چھپا کوئی بےڈ ہٹ بنیا ہووے گا تو کوئی سوفے ہٹ بنیا، تو کوئی کوہو بنیا، کوئی واش روم بنیا۔ چھپنا ہے، کوکو وی تھا بھائی دوڑن دا بندہ۔ اگلا دوڑو۔ جی کون سا بندہ لوڑو، بندہ لوڑی لوڑی تھک گیا تے بندہ آنا نئیں تو لوٹݨ اچھا باہر نکلو۔ تُس آساں ہی لگ سکدے او۔ ایس کلہ پھر مجبوری تو بندے بن لو تے پھر کھیݙݨ تو پتھر نال، پتھر دی نِبُڑی چپلی گُݨی سی چپلی۔ مانو ماری چپلی اُسے چھہ ست پتھر رکھے تے چپلی ماری تو نسی یا چپلی ماری نسی ہوندا اُس وکت۔ ہاں، اوہ بندہ مر گیا سی کہ جتنے پتھر چڑھے اوہ مڑی اوپر نہ چڑھ سکے تاں کہ مڑی تو ہاں چپل لگی تو سائوٹ ہو گئی۔ یہ لوگ اِس طرح اُس وقت اِس واقعے نے پلاسٹک دی نئیں، کاغذاں دی گیند آئی سی، اِس توں وی بلکل اوہی پتھر دی گیند جیسی بھاری سی۔ اوہ نہ خراب ہوئی نہ اُس وقت جراباں دیاں گینداں دتیاں، سمجھو کھیڈیاں۔ جدوں جراب دی گیند ہونی چاہیدی اے تاں کہ اِس نال بیٹ لکڑ دے نال بہت کرکٹ کھیڈیا جاندا اے تے کہاں کہ ساڑھے دو تک آساں پروسیس اے۔ نہ تاں بہت دیکھیا پر کھیڈن توں سننا آسان اے۔ اچھا جی، بس اوہ تھوڑا کم دا سنن والا اچھا سی، قائم استعمال سی۔ بس شروع وچ جی ایم ٹی دا نئیں سی، نہ کِسے نوں پتہ، کوئی شامی کھا دیا وی ٹھیک اے۔ لابی نئیں سی، بس چوپڑ سی، سیٹ رہے سیاں دے پاس دیندا اے۔ اُس ٹیم نے شانہ شانہ اِسمو کرن توں ٹارنا نئیں چاہیا، اِس گل تے گند کھادی اے، کھیل کھادی اے، بس تاں کہ لوکاں نوں پتہ چلے کہ اِس نے وڈے چنگے دو دور توں اے کہ کم شام سائیکل رہا سی۔ اُس وقت ریمکوڈی دی کرکٹ کھیڈی اے، اِسے موسٹیم دا شیکر کھلیا اے۔ مت لوہار گلی وچ وی گزری کرکٹ کھیڈی اے، اُس وقت بہت تھاں کھیڈی اے کہ شیرو دا ٹی اے تاں سنبھال کافی اے، بہت مزہ آندا۔ ولاس ٹینک رک گئے نی اُنہاں دے پاس۔ ہوں۔ تقریر کا نام نشان نہیں رہتا کرن چار سال یہ بیٹا تھا ہی نہیں آئندا، بیٹا تھا ہی نہیں آئندا اس کا۔ الفاظ پہلے تو بڑی گیم ہونی چاہیے، بہت چھکے مارے ہونے سے، بڑے بڑے چھکے مارے ہونے سے۔ میں تو مالا دو تھے کو، میری کو نا تھا۔ میں تو بہت زیادہ چھکے مارے جیسے، چھکے مارے ہونے سے جی۔ تھوڑی آسان کرکٹ کھیلا جی، تھوڑی تو کچھ کہتے تھے۔ جس نے بارش لگی تھی، پانی کا کوٹہ کناں تھا، بس چڑھ گئے تھے پار کوٹے۔ بارش لگی مودی، تھوڑی بارش رکی، پھر مڈیے جی۔ بوتلو پھاٹے جا سنا سکایا گراؤنڈ، پھر مڈ شروع ہوئی۔ جب گراؤنڈ کتا تھا صبح اتوار تھا، جس نے اس دن بول کر صبح آنے سے شامیانے تھے۔ آڑیں دس دفعہ بارش ہوتی، مڈی دس دفعہ مٹی پھاڈی۔ سوکھی مٹی پتھر پھینٹی، پھر کھیلیا۔ پھر بارش ہوئی، پھر پتہ، پھر وہ مٹی کی گندی مٹی کڑی بار پھٹی۔ پھر وہ پتھر، پھر دوبارہ نوی مٹی پھٹی۔ پھر اس کے بعد جیسے موتر پھرتیا، پھر اس کے بعد بھی سائیڈ گیند پھٹنے والا تھا۔ بولر اس سائیڈ کی کروسی خراشی پہل کھیلنے والے تھے، تاکہ بارش ہوئی بھی اچھا مسلا نہ سامنا۔ گراونڈ ایسا سان نہ کہ صرف یتنا سا کھیلنے والا تھا اس سائیڈ۔ وہ کیاساں اس تو بعد؟ گلزار ٹانر ناتھیہ کرنے والے بڑی سنی ہونی ہوسی۔ اس بعد بو نہ روٹا ڈیڑھ سو فٹ ڈوبز ہیں، اسی جگہ کوئی غلطی نہ بڑھی۔ جس منہ تارنے آنا، وہ سمجھو گا گلزار نی ٹانی بہت بڑی لیکن اور روی تن بہت بڑی تھی اور اسی دوسرے کا تو پتھا سٹھا نہ نچنا ہوگا تو کین کو بہت بڑا تا ہرو ہوگا نا تو بہت تارنا ہوگا نا. اس کا تعلق میں تو وہ سب کچھ اندرا پھدوا لائے گانے درسے ہیں تا بس ہمیں درس کرکے اسے گانا آسان لگے گا۔ بڑے بڑے کے بائی جولی نہ ہی تو یہ ہم کچھ نہ ہی تو یا موٹی تے موٹی اے سی ڈاکٹروں نے کوٹھے بننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں فرش بجیت ہے, کوئی تاشا کھیلی, کوئی لڈو شڈو کھیلی, یہ کام بھی بہت چلا رہا تھا. اس کے بعد اس نے کافی دوست تھے آسان پتہ ہے بوٹا جیسے کپڑے ہوتے ہیں نا ان سے ایڈراب لگی جانا ہے کہ آسان ہے کیونکہ آسان ہے یا نالائیک ہے اس کے نہ بننے کے نہیں آسان ہے۔ دوست ہے کوئی شادی تھی, شادی تھی, بس وہ سارے رات کو دوستوں میں آئی بوٹا کاپے میں میری بہن نے شادی تھی میاں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اسی طرح سارے رات میں اسی صبح میرے پڑوسی ہیں تو رنگلے نے چال نہیں بولائی اور ایک نے کہا نہیں کیا نکالا ہے آفیشل عاقب وہ تو بس چارج پھرنا ہے ۔ بوٹا تھا مڈا کپی تھا لیکن وہ کپی ٹایا لیکن وہ سب کچھ ہوا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہو گی وہ پی آیا تھا پتا نہیں کہ وہ پی تی ہے چارج ڈبل پیتی ٹرپل, کوئی پتا نہیں کیا کیتے تھے اے پی دا شروع ہے، کدا بوٹیں نے کلایا کہ برا نہیں مُکاس نے ایسا اہم نہیں جی میں کل کپنا چھوڑے نا آہا میں کل کپنے سارا بوٹا اسے کل چھکی رکھنی چلو جی چھکی رکھو نہ وہ بارش و آرے نے کپنے پہتے کٹنے سے میں آرے آرے نے لوس بوٹیاں کپنے سے بڑی بڑی بنانا پوڈی تھی ہیں. اتنی بڑی بڑی بنانا پہلے سے لوک ہے پتہ ہے کہ اتنی بڑی پوری بڑ جو پنچھے بنے اتنے پنچھے بنے تو چائی تھیں نہیں آئے بھائی کڑیاں لے آؤ اوپر مٹی پھاٹی ڈب تیار ہوگی ڈبہ اوپر لگی بنٹے مینٹے لگی بیجی تو جس نے ہونی سی بس بنٹے مینٹے چلے بارش ہوئی ہے تاں براہِ مہربانی ہونے سے نہ کچے پہلے برآمد ہونے سے نہ مٹی تے بس اتی خود ہی نہیں تے شروع بنٹے ہوئی پوری تیاار لنگی کو پتا نہ کے کے بنٹے روٹی نہ پتا ٹوڈے نہ پتا کے سا سننا پتا نہ نوازنا پتا نہ روزنا پتا کوئی سسٹم نہ پتا کوئی چکر نہیں اور چھکی رکھے کامے صبح کم لام سلام چلنا ہے سا۔ صبح کافی جانب نہیں بنتی تھی. صبح جینا ڈانے کی نہیں تھی. اوہیں بس بلیاں گھر مسالہ دو تھا کہ بلیاں تو کتنے بڑا شوقین ہوں. روز اس بلی پوڑی نہیں تھی کہ بائی سا نہ آجاؤ نا روز نہ آئی تو بلی نہ آئی کتا نہ آئی اوہی صبح کوکڑ شوکڑ نہ آئی کوکڑا نہ دیا بڑے مزے شوقین شوقین ہے کلاڑی نے اوصفت بڑا کم چلنا رہا ہوں۔ اوس وقت بڑا مزا نہیں آیا اپنے ساتھ پہلے سے بڑا سچے دور سے ہوں۔ مجھے بہت سوچ آئی ہے کہ پہلے تو بتایا بڑا سچا دور تھا تاہم ہر ایک دوسری سننیوں سے یکدوسری مدد سے دوڑنے سے وہاں تا ہم نے کہا لگا بودھا بابا نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو لگے بودھے ہو تو آپ کی کمر لگی ہو اور ثانا کو تھوڑا کر دیں گے تو اس کا کوئی کسی کی مدد نہیں آنا ٹھیک ہے تو آپ اور بندہ آپ کا ماں باپ ہے اور پہلے ہمارے کٹے سبھی پہلے ایک تھوڑا کٹے تھے دس دس بن دے آں نے مکھن مک ماکوٹے سے دس دس بن دے آں نے کہا ہمارا کلین بند تھا، کچرے ہوتے مشینات ہیں یا سی ٹی وی تے تو کہا لگ دھونے لگ بڑا اچھا سسٹم ہوا یا بوت مذاان آیا بس تو اس وقت کرکٹ کرکٹ بہت کھیلے ہیں۔ وس وقت والی بال بھی کھیلی ہے والی بال کھیلیں سب بہت بڑے بڑے پلئیر آنے والے چنار کی والی باہر رکھی جانا تھا چنا والا بڑے گنا ثانا تو بھائی جتنا زور مال بالی والیا کو کتا بھی نہ سکتا پھری تھری مڈی تے چنکا بہت اوس وقت نٹ شاٹر انڈیا سے نیٹر رائے اس وقت ٹیم اپ نہیں آتی کہ چھ چھ بنے ہوئے تھے چھ چھ بنے ہوئے تھے کامپائر بونی کا نہیں بونی کا نہیں دُعا پھر اوپری کے دو پول نہیں ہوتے تھے لوک دی نے بڑے بڑے ڈنڈے ہوگئے بائی سوائٹر بڑے بڑے کھڈے میں نہیں تو اس میں ۔ ڈنڈے بھائی، بڑے بڑے سائٹرن پتھر پتھر ٹوکی باٹھے تے اس باض اب اس باض شروع ہوئی جی۔ نیٹ لایا، ڈوریاں لائی ہوئی تھیں، کام شروع ہویا اس باض۔ بس وہ کام مکہ صبح کرکٹ شروع ہوئی اے۔ کرکٹ جدوں شروع ہویا، تو اس باض آسان چھوائے چھوائے گیند چھوڑنی ہو رہی تھی، بننا بننا گیند چھوڑنی اے۔ بس وہ کم چلی آئی اس باض، چھکی رکھا کمیا ہوئی اس باض۔ بہت مزے کیتے ہو کرکٹ وچ، میں نے بہت کھیلا، سنہرے بڑے بڑے چھکے مارا۔ تے تو سا میں کے دسا، بہت چھکے کریکٹرن چلنا ہونا تھا، کیونکہ مایا ایک دوست تھا، اوہ اتنے بڑے بڑے چھکے مارا نا سیا کے بس آسان ٹیسٹ لائے۔ ٹسٹرڈ سوچو انا کہ آؤٹ ہے، پوری تیار لگا رہا ہے۔ بھائی، ہم آسان ٹاسک نا آؤٹ پہ، نا کوئی پتا، نا کوئی سسٹم اچھی رکھے۔ اس کم میاں کے چکر ہو رہا ہے کے سسٹم ہو رہا ہے، مرچ او نا آؤٹ ہے، پوری تیار آسان اوپر ڈس لگا سا۔ شیرا او آؤٹ نہ ہوا، میں اوپر بنے لیٹے میں۔ ارے میں تہ تھکی اس بنے لیٹے رہیس لے ٹیرس میں۔ یاار، میں نے کہا کہ میں یو آؤٹ ہو نا یا تائے، میں کس طرح کس طرح کھیلو غلطی نال۔ میں ٹوپی لگی ہوئی، سردی نہ ٹوپی لگی ہوئی سی۔ پیچیدہ کتھی ٹوپی لگی ہوئی سی، گوتی پچھل ٹوپی ہونی تھی تو وہ۔ اوس غلطی نہیں گیند چڑھی ہے، تمہاری ٹوپی بڑی اچھی ہے او۔ اوٹ ہے منانا جی اِس طرح سے۔ میں کہاں یہ پاگل نہیں سرا۔ اوٹ ہونا ہے جی، ٹوپی تو بڑی نہیں ہے، تو ہماری نہیں۔ اِس طرح اوٹ ہے یا بس؟ فرماں، بڑا مزہ آیا اِس سے باہر ہوتا ہو۔ ماری واری ہے میں... میں... میں تو سن سنا دو دن چھُٹیاں کم ہیں یا دو دن کوئی نہ آوے۔ دو دن پونے دن ٹیسٹ ہونا تھا نا یارو یا کھلاڑیوں سے دا بس پوری تیار لگا ڈیسک۔ بھائی، چھُٹیاں والے دن مزے سے سکول رکھا۔ چھُٹیاں آئیں یا دو مہینے یا تھوڑے مہینے چھُٹیاں آئیں گی، تو اِس بعد کرکٹ، والی بال، فٹبال، ہاکی سرا کو چلانا چاہیے۔ میکس چلانا چاہیے۔ بنٹے، ننٹے، بارشوں تک بنٹے تھے۔ دھوپ ہو تو کرکٹ، والی بال اِس کرا سکتا ہے۔ تو بہت کرکٹ کھیلا، بہت والی بال کھیلا۔ اِس کے بعد صرف ساڑھے دو... ساڑھے دو ہیں جو سارے اٹھیے۔ کوئی سونے اٹھے یا کوئی دبئی اٹھی یا کوئی گاؤں اٹھی یا کوئی اٹلی اٹھی جا۔ تو گھروں میں رہ، کوئی نہیں۔ بس شاہناز کو بند کر دیا۔ اِس بعد سارے کچھ کھلاڑی پاکستانی ٹیمیں آہ میں اٹھیں گے۔ کوئی گالاں کوئی؟ کافی نہیں بولے گیا۔ کافی بھائی ٹھیک ہے جی۔ آو جی، تو ساسا نہ کھیلو، ماس کرا سکتا ہے۔ اِسے دیکھنا اسلام آباد کی طرح قریب نہیں تھے۔ کافی ٹیمر کھیلنے دے آس پاس۔ انہوں نے بھی انہیں پاکستانی ٹیمیں بولنا۔ کہ آؤ بھائی، تُسیاں ضرورت تھی کہ پاکستان آسے۔ اوٹ ہوئے فارغ ہیں یا نہیں؟ دیکھو نہیں کافی بولر پاکستان میں ٹھیک ٹھیک بجے ہوئی۔ شادی آئی تو ملا فاروق ہے پتہ نہیں کیوں یعنی لوگ شادی آئی تو کوئی آنے بھائی ٹھیک ہے اساں کم رکھنا لیکن بس ایک پاکستانی لڑکے فرّوخی آ سارے پھر ٹھیک سے تقریباً آ سارے سارے لوگ کھانے سے مکھن کھانے سے اس طرح تک ریڈیو کے اچھ کے ٹیم ہوئی۔ اس کے بعد کافی نظام چلا۔ بڑا اچھا رہا۔ انشاءاللہ آستے آستے۔ ہم پاکستانی کافی لڑکے۔ پاکستانی ٹیم کشمیری لڑکے اسد چاہنے کی ٹیم بنے۔ کشمیر کی الگ ٹیم ہونی چاہیے۔ پاکستانی۔ پاکستان اور کشمیر کی ٹیم میں میچ ہے۔ پتہ چلا کہ کھڑی ٹیم کھڑے پانی گِر دی۔ آسان تو انشاءاللہ کوشش کی پاکستان میں کشمیری میچ پر آسان تو کشمیر پاکستانی والے نے چھوڑنا۔ پاکستانی والے آسان رکھنا بھائی آسان۔ کشمیر پتہ نہ کہ کشمیر الگ دیں تو انہیں بولنا بند ہو جاتا۔ ہاں تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی کوئی آیا سے کھیلے آ سان دے دیکھو۔ بس اڑی ٹیم تیمور مرزا اور آیور نے تو انڈیا والے چھیڑ چھاڑ اٹھی ہے۔ بھائی انڈیا والے انڈیا والے تم جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ تو اصلانہ کھیلنے کیونکہ تسّا تُشکا کے کشمیری بڑے بادشاہ تھے۔ بڑے اچھے سے اخلاقی طور وچ بڑے اچھے سے بڑے قابل لوگ تھے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہ اچھے اچھے لوگ تھے۔ یا تو آپ کشمیری ٹیم میں شامل ہو جاؤ۔ رہے کل کا دن۔ دنیا اپنا کشمیر نا نام روشن ہے۔ اور میں بھی انشاءاللہ گانا آپنے کشمیری ٹی وی شامل ہوں تو انڈیا والیاں بات کریں تو انہوں نے انہوں نے پتا چلا جی کشمیری بھی کوئی تھے اور انکا نام جو ہے اکی بنے عوامی ایکشن کمیٹی بنی۔ اُس دیکھو نا جے بڑے بڑے لیڈر تقریبی۔ پھر انہیں پتا چلا۔ لیڈر کے یے کشمیر جیسے کٹے ہونے تو اک بگڑ کے انہوں نے کشمیریوں بیچ خون احساس تھا۔ آپس میں چیخیں کہ اچانک ہی اساری الکا ترقی ہے۔ اسارا علاقہ کلا کے ساتھ جے لیڈر دے کشمیر بنے گا خودمختار تو سارے کشمیر اصلی نہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا سارا۔ کشمیر بنے گا خودمختار۔ انشاءاللہ خودمختار نے گرمیاں اور انشاءاللہ خودمختار بن گیا ساری ساری ملی جُلی اور صاف الگ۔ کشمیر نے الادگیر میں گرمیاں۔ اسکے بعد آسپاس اور بہت سارے لوگوں کی جگہیں جتنی تُسے دس۔ تُس۔ کشمیری کچھوا ہو۔ پر سیری ہوتے ہی چھوڑتے برف۔ برف اتنی نہیں ہوتی کہ میں تُسا کے دس۔ اتنی برف ہونی غلطی نہ ہو نہ کوئی لگی ہو۔ اتنی برف چھے چھے سَت فُٹ برف۔ بندہ تو ڈوب گیا نا بُھوت بندے سے مَری تو مَری ہے۔ اِس طرح اور بھی کافی جگہ دیا۔ پہاڑ تو پتا بھی اور پہاڑ! برفباری بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن اِس سارے کو گارا بہت ہونا۔ گارا جس جس چار کی کھپّل چھپّل ہوتے بہت زیادہ گہرا ہونا۔ اب اوہ اُپر گھٹیا تک گھٹیا تے اُپر جدے اُپر دے اُنہارا اُپر ٹخنے ہونے اُسے اُس اُپر تو گھنی تے بہت گہرا ہونے۔ تو اُس واج روڈ والی آلیسی تُس میں دست چھوڑی سی باقی۔ تُس کافی جگہ کافی تُس۔ کشمیر چھو۔ تُس کشمیر نے آزبان۔ بولو تو پتہ لگے گا کہ کشمیر دے کشمیر وی اِتنی خوبصورت سی۔ میں تو آئیکے دساں، نیلا باڈی لگی چھو۔ اُس وخت دی لنگی چھو۔ اُس دے بعد ٹوپی، ٹوپی کوٹ لگی چھو۔ اُس دے بعد ریم کوٹ لگی چھو۔ اُس دے بعد باقی لگے چھو۔ اُس دے بعد جھنڈا جھنڈا۔ لگی جنگل۔ اِتنے گینڈے پھر نہیں ہوندے کیا؟ پیچھے بندے سو ماریے تو اُس نے ستیاناش آ رہی اے۔ اِتنے گینڈے پھر یا وڈے وڈے گینڈے دے تُس دے نال اُس بندے نے تعداد خراب فٹی نہیں۔ اِتنا مارن دے بعد چار پاں ٹکرا ماری نہیں کے اُس نے تو بالکل فرق ہو یا۔ اوہ آئیکے کھٹّر وی ہویا تو اُسی طرح تے وی کافی نکلے۔ دے بچے سن اُس وقت پر اَساں وڈا زور دیندا ہاں۔ خورانہ دے بھائی تُس ای رانی نا خدا کو ای پتہ نہیں کون کون پوری نہیں جنگل۔ فٹے تو اِس طرح جنگل فٹے نہیں دے ٹیڑھ چڑھے ہوئے اک۔ سوں پتہ نہیں بچے دے دے اَر ہو۔ اِس طرح اِکدم وڈے ہو گئے۔ اُس وقت پر بہت سارے تے جگا دِیا تو ایسا کشمیر جیسا پتہ چلا۔